نحب نحتفل بعيد ميلادي بحاجات بسيطة جدا يعني طبعا عبارة عن كيكة، عبارة عن رسائل تذكارية <hesitation> أو حتى يعني الناس تتذكرك بهدية بسيطة وكلمة كل عام وأنتوا بخير جميلة جدا، <hesitation> وكعكة مع شوية هدايا طبعا نحب الجو المفرح والضحك وإن تكون نومتنا خفيفية خفيفية خفيفية وحلوة.